जे रेगिस्थानी जान्वर रोहे चे काई असा करे। की जा पानी जोड़े चीव काई चाई खटूख पी ले। और जा खानू जोड़े चीव खटूख खाई ले ते असा करें। अते चे रेगिस्थानी जान्वर तेरे अम धूप मी वाईला पड़े। तेरे में अते चे पानी जो डे ती नी पी ये असा करें। रेगिस्थानी जान्वर जीवेज जा अते तीनू खानू जोड़े चाई खाई। ले अते जा पानी जोड़े चाई पी ले।